natsa ra tatu´n siintua situ nisio ntasa ntyi ta nta sa´ra kanintua na sakua ha takuatyi ka nikanintua ni kanitu ra ta sa ña síaa kò´o kó kutuni na ka´an na ñaku Sa'an stila ka kò´o kutu´nina ra viti ra ni kisia ni kisíaa kuni na ná ka´an na ha´riso sa´sa va na sakuaa ra niimi na ko kutuuni ña kantiu ra ni mintiu ko kutuni ña kana ña sa´hua ná tani sintia escuela ra ña´yoo ta kóo ko´so kuutu´ni yu ña ka´an na maestra ha´ra ni miaa kokutuni ña kae tyi ta kosini yu kò´o kutuva ka´a n yu ñaku Sa'an Sa'an stila ka ra ña ña sá hua taku viti ra kuni na ña na ka´an yo ñaka riso ña sahua ña kii´mi kua ra sa ñani ntontua ntootuni ntiu i sintia ntiu escuela tyu sava ñaka hua sanantiu nùù sée ntiu naka lu vityi ña kuu Sa'an stila só kunina ka na na na <hesitation> na nteta ntitu ña ni sio´o nta´saa ña kuu ñani sa´na ntasa ña kuu ña ka´an na ntituña kuutatana yuku kutata na ñaku ntiituñaka ra tatu´n yana siakuu yo ña saá yo ñaka só ni susa hua tyi taku viti ra kunitukuna ná nteta ñara ñaka hua ñaka hua kò´o kosiniyu nta síaa hua kunina na ña nteeta ntia´ka riso sa kuantua kuatuu a ni yaa na katye ni tyi taku ña ña ku ku ntituso yuku ña tata´n ka ntityi sa´ku tata´n na ntityi sa sa ntaka´na ná ntyi ntitu miaa ha´riso ña sa hua viti ra ta´sa kuaa na´ña katye riso kò´o koso naá ña taku mintiu ñuu ntiu ra koso na ña nityi sa´sa intiu a kuantiu riso ña saa ku´ña uun kosini yu ntityi kaa inka ñuu ka ntityi sa´a mina ni ri´so ñaku parte mintiu ñuu ntiu ra ta´sa sai satuntiu ña sa ku´umi intiu Tu'un nta´saa